Skuqja e ushqimeve mund të ulë vlerën ushqyese e tyre, pasi temperaturat e larta mund të shkatërrojnë disa vitamina të ndjeshme ndaj nxehtësisë. Procesi i skuqjes shton yndyrna që mund të bëjnë ushqimin më pak të shëndetshëm.